Badminton, kriket, skijim, ngjitje, patinazh, handball, boks, bejsboll, formula një e futboll amerikan. Diversiteti i sporteve ofron shumë mundësi për të argëtuar e për t'u mbajtur ndë formë.